د کاناډار د تاریخ په اړه زه دومره معلومات نه لرم، خو یو شی چې مي اوریدلی دي هغه دا دی چې د کاناډا او امریکا تر منځ ډېر جنګونه سوي دي. کاناډا کې د برتانویانو او فرانسویانو تر منځ ډېر جنګونه سوي، او همدا لامل دی چې نیمی خلګ یې اوس انګلیسي او نیمی نور یې فرانسوي ژبو باندي خبري کوي.